<hesitation> to ngərəm ngə aciəri juguni ya ngərəm gə bətənay lugu rashido gwə <hesitation> laka ben hənnəalay ga yəfən do wanə yungə acieri juguni huran nan wajibto amma de hala go kaway lugu naciebagali aalugwo gərə gamənəgwə gujugu ngəa diendə jaba n məgaaw jammau ram hurə wane hura wane gəa halla naji gamu jile ngəde guoro gəce nayel gabo guga gujugu amma de denay yedvna huru nduco yujuga huru lugu cie huru lugu ngwə hənnvrə lugu wane ra shidi gwə sujugu goa lugu. Bɛn gujugu huranja, halla amma naji nəgaw yaka gərie madəgay mbaga, lugu nacibagali gərə alu məa nayən gaboguə ngwə grce huru wanə lugu taanie suəro huranna aligau amma de diendə huru nduco guju guya amma halla naji lugu naci ba gali gərə foda shi nakamuga ya yəl ngwe gəcɛ aligauri ngwə gujuju gva ndəndə huru məgaw grtə gətə ngwə gəjje kui ngwə gujugu naji megaw yakagəri madəgayga abuno, andə, kanuri yan gawo naji an nəgand gəte ga gamu nin gyən gəce ali gagu ngwə gəjugu gra dəndə damu yədəna yrkug huru məgaw gawo yəjuga.